المكان ال رحت له <hesitation> الطائف، فجبل لبنان بالذات. و <hesitation> ليش استمتعت فيه؟ لأن جلت إيش، الجبل بيكون هادي وبرد وزي كدا، حتى في الصيف برد والله. وأنا أحب البرد. فعشان كدا استمتعت فيه وهدوء، وأنا أحب الهدوء والبرد.